अच्छा निन्द लेवे खातिर कुछ कुछ बात के ध्यान में रखेला चाहिए। जिसे सोके उठे के समय तय करेला चाहिए और हर दिन उके। पालन करे के चाहिए सोने से पहले मिनट तक टीवी या। इलेक्टोनिक डिवाइस के इस्तमाल नहीं करेला चाहिए अफिन। युक्त पदार्त से बचे के चाहिए और सराब और धुमर पान नहीं। करे के चाहिए सोने से पहले चहल कदमी करे के चाहिए।